Meksika madaniyati mahalliy Amerika va Ispan tasirlarining aralashmasi hisoblanadi. U yerda turli xil festivallar, musiqalar va shu qatorda ananaviy oshxonasi yaxshi rivojlangan va shular bilan dunyoga yaxshi mashxur hisoblanadi. U davlatga tashrif buyuruvchi odamlarning ko'pchiligi ularni borib ko'rishni va taomlarini tatib ko'rishni xush ko'rishadi.